Fomba anehoan'ny saka ny fireketapony amin'ny tompony, ohatra zao hoe rehefa ampofoana ilay saka de rehefa safosafoina izy de miraondraona tsy hay tsy hay zany ny vavany ah, de rehefa safosafoina ihany koa ao ambany saokany de mipetraka tsara tsy mihetsiketsika mihintsy izy, de akoatran'izay ah ny fiarahan'ny saka matory amin'ny tompony.